دھند بارے سوچدے ہی من وچّ کُجھ خاص تے نرم احساس بھر دے ہن۔ جدا کہ ٹھنڈ تے نرمی، رومانس تے پلّا پن، سوندرتا تے گپتتا، شانتی ہوندے ہن۔ ٹھنڈ تے نرمی، <hesitation> دھند ہوا وچّ نرمی اتے ٹھنڈ پیدا کر دی ہے۔ جس نال شریر تے دماغ وچّ ہولی ہولی ٹھنڈ محسوس ہندی ہے۔ دھند والا مہول کدے کدے رومینٹک اتے ہولی <hesitation> پوا لگدا ہے۔ خاص کر کے رات نوں دھند نال دھرتی، روکھ اتے کران دے درش چُپّے ہوئے جیوں لکائی ہوئی سونی چھوی دکھاؤندے ہن۔ دھند والا مہول من نوں آرام دایک محسوس کراؤندا ہے اتے دھیان کیندرت کر دا ہے۔ سنکھیپ وِچ، دھند دا قدرتی تجربہ ہے جو ٹھنڈ، رومانچ، سوندرتا اتے من دی شانتی نال جُڑیا ہوندا ہے۔